لو كنت مضطر نعيش في -ج- جزيرة بالصحرا لمدة عام، كنت باش ناخذ <hesitation> ماء، ومعدات للتقنية، ضروري ما نقدرش نعيش بدون ماية خيمة باش -نحمي نفسي من الشم- نحمي نفسي من الشمس، والعوامل الجوية، <hesitation> أدوات زراعة باش نزرع لبعض الأكل، شاحن للطاقة الشمسية كتاب أو دفتر، الجزيرة في الصحراء ق..